वैसे ते समुद्र बड़े-बड़े अचंभा से भरल बा, लेकिन ओही में के एक अचंभा हवे ऑक्टोपस जोन एक मांसहारी समुद्री जीव होला। एकरे लगे आठ हाथ होला जैसे ई के <hesitation> और जानवरन के मारले पकड़ले आ खइले में ढेर दिक्कत नहीं होला और ए आसानी से बड़े से बड़े जीव के अपने आठो हाथन से दाब के मार के खा लेला। एकर शिकार करेके रणनीति बहुत बढ़िया होला। ए समुद्र के तल में अइसन छुप जाला जैसे ए होबे ने करे और जब कोनो समुद्री जीव ओहा से गुजरला ते ए ओपे झपट के ओके मार डारेला और जब कोनो अन्य समुद्री जीव एकर शिकार करे आवेला ते ए बचे खातीर नीले कलर के स्याहिनुमा धुआं छोड़ देला, जी से उ जीव एके देख ने सके और ऑक्टोपस के भागे के टाइम मिलि जाए।